जो तळ वड भी हो श्री आमारे गॉंव दो भौतों हो। जुष इभी ढोल हो दमाउं हो। खंजड़ी होने और गितार भी हो पो हो और बांसुरी भी हो पो। ज्यादा तर आमारे गॉंव दो एजे ही हो। और उको रणसिंघो हो।